Ok, <hesitation> pama holiday eo to'eo to iuh rakah no sih o favourite sih, o krismas, krismas holiday veh. To iuh, eo to favourite oah no ya sih pe <hesitation> e pasi teh veh mea pamili pe o tem o reh. Vegen a i po krismas a i eo to, eo pasi noh sih. Eo pasi <hesitation> kua mon va kieta to <hesitation> vanoeh kama neo be eo to no. to sue kah no ma neo mani bah, bi seke vahik sikur ma, i pasi ong ma'i pasi ong ma ki pah mea, i pah vanoeh kama neo kopah ong manuh arawa, ke nom abuok pah ong manuh panguna. Noh pah vagogom mohin. Pe eo to meh no pah ong nen. Po krismas a i to ong, no bat no ma vaih. To sue ro kama neo mani ba, eo seke ong nos, eo pasi ong manuh von, keo pah noh, ko pah eo pa noh ama arawa ko pa ring mah, ring nos oah. Ke pah ong'ke pah noma. Ke pah ong mah manih'ong mah manih arawa, kear a kear abuok pah goroh, goroh wan, o paeoh o boen pah paeh a guest house ki pah sue a mani ba, nom abuok pasi gang sih. I pasi voen gang. Nom abuok koman pasi gang sih. <noise> o, o koheh i to vahutet anon. Nom pah <hesitation> poh meh boen po keh nom a buok pah hiav manu panguna. Nom pasi noh, i to sue kana neo beh, nom a buok pasi no sih, nom pa vavihvih mah peh eh kear pih a mon to va'en non nehn. Veh suk to sue mani beh nom a buok pasi no sih. <noise> nom pah noh nom pa noh pa vavih ma manu panguna. Nom pah vavivih manu panguna keh nom a buok pa ha'ah ma. Sue mani ba sue mani ba nom to pasi noh keh nom pah ep'o o'atavon to pupuii goll arer sih. Manu veh i manu, ahik ta pah tii to teh kura non, tavon akavar to teh rer to pupuii goll akuk rer. veh suk eo to iuh rakah ino sih o chrismas pih o tem o- re veh. Pasi no keh pa celebrate, eh pasi teh meh nom o frens peh, vamomor <noise> nem eh eom koman veh. Pih a tah abuh veh, eh'eo iuh no rakah no <hesitation> o'ii to to sue ako kaneo beh nom pasi no pah vih pih, i poroman peo i <hesitation> nom a'buok to pet sikur no pah, nom eh nung nem <hesitation> grade eleven. Eo to angoe rona yah veh eh nom va'ih nom a'buok to nom to no o- we bat nem. Murin o tem eh nom to vahik sikur o, ahik be'eo oep ya. Vakukon yia va'ih ahik beh nom a'buok beh nom ep a pa'eh meh pa'eh- pa'eh pe nom a'bouk. I veh suk eo to sue, i to sue eo to iuh rakah non bahutet anon. Po krimas a i, eoh pasi noh kopah agoeh yiah. Peh i kor- i kor to teh menon sih taman niah kor eh sinan niah to met keh roh rabuer. Ke i kor- i kor pah tenon sih. I kor meh taman niah mea ma vavinen niah ama kokori. Ma te ama abuabuh to vavaen ahik ko er. Ve suk eo to iuh- ve suk eo to iuh rakah <hesitation> iuh- iuh pi veh o abuh rakah, i to iuh non be nom abuok sih vah agoagoeh po tem eh- po tem a i. ive suk e eo to iuh rakah noh sih o krismas holiday. Pe i sih o tem- tem e to reh amot non sih.